Eee, tum maran sam beje musam mani, mi valan hebe masin kalam mo rapiti rifalli dehan par mi valan mo mi faddan bebe kalak o toh nata weko, ko hul nata we pat eee, insha Allah